Egu henanadai ia hanina beh, moni henanadaidia. Moni ese dakagau emailaimu eda mauri lalodiai. Namo eiavana dika emailaim eda mauri lao. Lause namea eroa na, eda buka elagai dan etorea. Moni na, dika ibounai, dika ramuna. Ina tanoho tamaim moni ese, bese danu eha makoimu, ruma lalodia nohodia dan eha dikamu, ma moni ese dan ma moale emailaim damu- danu femli eha tamonaiamu, bese eha tamonaiamu, hanua danu ma eha tamonaiamu. Ina, lau egu, lalohadai ina, moni henanadainai na, moni ena dika kana taina doh baina gwauraia. Moni ena dika, naeroamu neganai, iana, bese lalodei ta bema moni badana ta eabia neganai, ola moni ta oha noia lao, sinahu ta oha noia lao ma sea henimu lao, oida, dobadu. Ah una beh ia ena moni. Moni biaguna ena moni. Oi bema obadumu neganai da, na badu na hanaianai evaramu karana Moni basio abimu, o noinoi tauna ese basine heninimu neganai da, hua rua evana, toi basio hereva heniamu. Una moni dainai. Ah ita beh asi tahel- asi talalohadaim na moni ese, ita padadai, heiri heiri eha varaiamu danu. Ah una, moni, ta bema, ina name laloa nega ta lau, kakagu kekeni roboana ida ina, moni dainai taumai ruas, aheai dikadika. Taihugu merona ida danu moni dainai, aheai dikadika. Lau taihugu keken na enai moni nanoi seura baine henigu taumai ruas aheai dikadika ina moni dainai. Laube asi nalalohadai una moni eh- moni dainai launa, egu, hetaihu egu, kakagu keken na ida, sibogu seh nagigia roro. Lau egu lalohadai seh lau ekoigu egu marere seh lau ekoigu, taihugu ida, kakagu keken roboana ida emai noho aha dikaia. Ah ia enai beh namo laubeda egu noho dan edika badina, lau ni moni badudia nakarava dainai. Taihugu merona enai danu ina horai nanohomu, ina lalohadai kererena na abiamu. Inada, na gwauraiamu. Badina lau, gedugu gaudia emailai gedugu kiapana emailaia neganai lau taihugu merona ese ibounai eabia. Aina taunmanimai, toi mo avara femli lalonai emai bese lalonai. Kakagu keken na taihugu merona. Beh ai, keken ruaosi gaukaramai ekaram neganai, taihumai merona bona tamamai, aha guna laidiam. Una dinanai lau gaukaragu ekara neganai lau tamagu beh asi tauna. Iana, eroho gabu ta doh ela. Ehe- ena loa, gabudia ela. <hesitation> taihugu merona seh, gaudia iboudiai kohudia monidia iboudiai eabidia. Ina horai launa, una gau nalaloam neganai, naloumu taihugu enai naha ma- taihugu naha maoroam lau, gaukaragu ekara monidia na iboudiai oise oabi beh lau natugu daka daka euram gaudia iboudai oise baha vara. Unabe, bolaloam bona dokona neganai enana sivarai mo nagwauraiam. Toh bolaloam bona dokona neganai, nala lalohadai kererena. Na motu eda, seneai emauri laiam maurina na hahine na, siga tutudia buatau kopidia. Idia na, sinadia tamadia ida na basie noho daudau idia na gaukaradia ekaram, ravadia seh monimoni taidia emailaim na idia nada baiela. Dainai ma gabe negadiai moni ma eha noimu, daidia daidia ese idia, gaukaradia ekara monidia eani neganai, una beda lalohadai Keren. Nabe asi talalohadaim, unana mauri dikana. Na moni seh emailaiamu, ita tata lalodai eatodiam, lalohadaidia. Bana tagwaum una gaukarada ekara monidia idia seh eani dainai itana maeda maoro baitala idediai ma moni baita noi lao, ah una beh kerere. Na moni seh emailaiam, hisihisina ta na bese lalonai beh heuna. Ema baita eroam moni seh emailaiam namo, kana baita eroam neganai, moni seh femli danu eha tamonaiamu. Ta beh egigia rorom ma eha tamonaiamu danu. Bese varavara idau gabuai enohom tabe mase. Mase evaram, varavara idau gabu enohom, toh, edia heduru gaudia evana ahudia emailaim eme atom neganai, ta heita henimu. Nega daudau asi taheita henim una, idia ahudia monio- edia moni baeme ato dainai, ita taheita henimu. A onabe moni ena namo ta beh heuna unu bana baita itaia. Dia baita eroa, idiana, mase dainai emaimu lasi inana moni ena namo ta beh heuna. Moni ena namo tabe ma itama, eda, hoihoi gaudia baita karamu, ita ma enaridamu. Kerukeru daba, adavada gaukara taudia rumai enohom taudia bema idia, dekediai gauta lasi neganai, idia ma tadurudiam edia, basi davadia, motukai bae gui baiela, maragidia edia lansi monidia, Heuni kad eini, moni seh ma edurudamu ma. Eda moni makedi makedi baita karam negad, hoihoi baita karam, baita hoihoi laim taunmanima seh behoim neganai, nabe moni ena namo kana tabe heuna.